Kurtinooji kaa debbo wiima ana yiɗimaa dewgal wandaama seede en ngaddaama goro ittee timmi. Ɗun woni ko ɓe mbiyata futte koo. <hesitation> wakiilu e waliyyu so keɓaama, kurtuŋooji kaa. Ɗun nii dewgal kaa wonata e dow mun. Ko heddii koo kaa, huju haja oo fuu yo yambere tan.